Dɔgeta yire loore ti ba yi'ira ti Ambulance. Di de la lo-se'ere ti gɔmena ni da bo dɔgeta duma bii dɔgeta yire duma ti ba tara tuna dɔgeta la tuuma bii imma'asum yɛla. Fu san bisɛ nɛreba san ta nyɛ dɛŋa palɛ zuo ti ba ka nyɛ sɛla n wan gbɛ'a ba kiŋɛ dɔgeta bilam ba ni yi dɔgeta yire loore wa ti di zɔ kalam kiŋɛ ta dikɛ nɛreba la, di me san zɔta palɛ la zuo di ni pɛɛbera mɛ, peebe-se'ere ti nɛra san pugum bɔna palɛ la zuo a wan buregɛ ti a ta'am zɔ kaam paɛ faɛ nɛra la vom basɛ. Nɛra me san le bi'ira mɛ ti ba yeti ba tari e tee assibitin, ba ni dikɛ nɛra le ki'isɛ lo-kaŋa puan ti a pɛɛbera gee tari zɔ kalam paɛ ti ba faɛ a vom basɛ. Ba me tari e le gbɛ'ɛra kum mɛ. Kum san ku ba ta'am le malum dikɛ kum la iŋɛ lo-kaŋa puan ti di le malum pɛɛbera gee ti ba tara kum la yɛ'ɛsera di ye'esego zi'an. <noise>